Nunka kachiman ndenunka na'e ndibuki ji iha onduyena hé pasma'a nakachi jun iho yuku kuii iha hi ña'a iho ndubuu ndubuu, un ndiaan ninia chilu'u unraguen ñe'e ña'a ngu limón ñanrá yangue kena'a chí nde iho tuku ña'a ndio pastilla ndebuke he kenuu, unkinda iha ndió kuenka nuu ndunguu ndekandi té, ndute vidii kué anduu tukuante iin chudutevina ngaraté vinka kuña'a ndi'ó kada cuidarme nagueron va'a ne'e.